Xlakata axni amalhi tatatlakgo ama na chipayani takgojon esu axni wankan na chipayan amalhi nalichipayan ama na maklhkuy ama tu lilakgapaskan i pus na tsukuy kgankgaxiliy eso na kiltsukun tajatat amalhi ani natsukuy e liwan lha kgankgaxiliy liwan lha lha chipayan aman tajatat natsukuy pixin natsuku xin nak min pix i pues tsama xa kilhtamaku axni tsukuyatsan pixin mili lakgtsint chi wani mili kuchuts atsa kachikin lha kilamanua kin pulatamatkan amalhi ki laknikan xalakgmakgan xalakg kgolutsin tin takilatamanikanch atsa kachikin xlakan lhaxtawa likuchun xtamaklakaskin akgtimi tu wanikan este axux axux i xtamapupi xtatamapupi kape i tsama axux natatatlawa kape i nati nana nali masekgsi xchuchut cera E i amalhi chiwanilhi nuntsa noxa xtalikuchun para ti e ama pues akgalhaman eso este tsuku pixin xpixn mantsa akgalhaman eso pa kalhits tsama tajatat pus u aman tu xtalhawa i nuntsa asta chincho win tsamalhi e chi china china ma mas na kgelilay tsaman tajatat liwaka lha kati lha kati lha kati chipan takgalham pero nawilapa pulaktim tsama tu kin nap o papa kan kin kamasiunitan esque axni chatim chixku kgawach aktsu tsumujat xamakgtin na naki akgstaj axni tlawama i na tawilayacha sayin i lhatu leni xlikas pues na maklhku na akgalhaman i tuxa xlitlawat xa xa teko xa nana pus chakatsiyats xla nalipaxa nan chuchut xa chich i maski tantaku akgstaj i axni na chaan xchik xa chichin chuchut nali pax i para na tse nali paxa santa maria palhm tun takaxlhawakan santa maria palhm na kaxlhaway tse nalipax i lha lha lha kati tatatl pero na akgalhaman Nanuntsa na makgtayayan xlakata lhakati lakgkatsant xlakata sayin porque na ti akgstatama natsuku lakatsan xtantun nali katsani xtietliw i nuntsa kgelilakan amalhi ama tsamalhi chiwani tu lichiwimanau pero na wilapa pulakgtim xli pulaktut amalhi lichiwinamanau na wilapa amalhi tu wanikan e e pinikuch ama pinikuch pues tsa tankgasekg tsa xtankgasekg akgtimi palhm lha makgati stak tsa max kumu stak setenta centimetros xli xli lanka e ama stak i tsa lhau xa palhma wakan sino que ux taknkgoyut xtankgoyut wi tsachi kgoxkgew tasu pero xa tina noxa na wana aman pinikuchu pues lhkak ama pinikuchu pues tin kgojonuma na namapupi tina chitsa a este xle kgoniw mi makan xa xalhapokg ama mi makan nintsa xli aknunts chin tastukni mi makan nuntsa xli aknunts ama pinikuchu na chukuy na maksuik nali maksuika cuchara na maksuik <hesitation> i na mapupiy kakgtimi min tsamalhi akgtimi tuxa pumapupuya chuchut Antsa na mujut tsamalhi pinikuchu i tsamalhi pinikuchu pues lama xa katuwan antsa xa wilakgo pero chincho tsa no maski lha kgalhit min katuwan na tse na makgalay nak akgtimi para cubeta lha nachan nastaka tsama pinikuchu i i antsa tse na tiyay axni nakatlan nalhala xa katitamakxtup pinikuchu para lhala kati maklakaskinti akgtim pinikuchu untu lha xa katl osea tu wanikutun xa katla tse nawin tuxa xaskgataku e lhatse xan tsama no nalu tija lhalh tija xaskgata porque lhana to kgalhi li tliwakg chiwani ma makgtaya min tietliw tunoxax lakata takgalham li chiwinamanua entonces amalhi pinikuchu puesa xa katla nalutse lu limakuan xlakapalan i nanuntsa ama tuxa xaskgataku pero no amal na lha wankutun untu lu xaskgat xaskgat e e xa lhana xa katlh pinikuchu lhau sino que untu kuesa tsets pinikuchu laklank porque ni talilakgapasa pinikuchu tu xa tse untu xa katla tsitsekgetse xa tsitsekgatse u xa katlats uxantu uxantu xa xa katlatsa uxantu xa xaskgataku aman pinikuchu untu xa Xa skgataku pus laklhman lakglhmumokgo xa lhato kgalhi tiat e chimpara tsa lakgchakgekani tasiyu i lha lhati lakgchakgama li nuntsa tasu tsama xa xa xas xaskgataku i na pala mas pala mas lha makala uxaxa katl pinikuchu pus tsitsekge xa i kgalhi tiat makuaka tiat ama xa xa xa katl lu limakuan uxa na este na na chan xa nachan tsama pinikuchu i chin chankan pinikuchu casi casi na chana chintsa e akgtim akgtim tapulhkan mi makan xliakgto casi cuarenta centimetros puxamakau tut puxamakau puxamakau xlipanuntsa na na chan pinikuchu i antsa na mujuy lha taltsa e malhi chi wani nataspita pinikuchu tsuku pulh i tsama pinikuchu pus nalu makgtakgalh porque winti na tsaman nalakg lhatu tu liskukgo i naan lakamakgtikgoyan lha katsinikgots tsaman laklhawamikgo tonces tsama pinikuchu lu limakuan laki tse wix nali tatseyiy tin kgojonun ti e maklhkupat ti akgalhamampat lu limakuan pinikuchu amali chiwani na namas namas namas kgelilaya aman chiwani chimpat este akgalhaman chintse kilhumanau Pulana na tsukuyan pixin axni na makgkatsix chu xima min pix wonkutun chu pimpat e akgalhaman na chipayan takgojon tonces este aman pinikuchu maklakaskin pero na wilapa amalhi chin na kgelilay pinikuchu lichiwinau xla axux lichiwinau xla pinikuchu na li chiwana no xlakata xukut xukut limon amalhi xukut este e na li limakuan amalhi xukut ama na tiyaya xukut i tu lhato kgalhi xtalts e ama xukut akgtu na akgtu osu akgtut a nalakgtsin chixli laklank akgtu xukut nalakchukupuy nalakchukuy xukut i na tsukuya mapupiy na mapupiy tsama xu tsamalhi xa chuchut x xa chuchut ama xukut na mapupiy nak este nak akgtimi mi olla talipina nak estufa tsa tina lhalu katipupuxni tsa tina na este e na sawantse chi nakichichinach mi mintsamalhi i tun talipinit xa xlakata chuchut ama limon tonces este ama xukut nali makuaniyan lhana makgputiy tsa tina na chiwani intse na maklakaskin e i ama xukut pues na na way na kilhtayay natawaya este tse talakgmakankan kape I natse talhawakan xchuchut cera limasekgsiy kilhtayatilhay i na way lu nali makuaniyan pero para piximpatsa no kgojonumpatsa no i lhalh tapatiy chin pixixnipat takatsi kgojonumpat porque akgalhamampat porque maklhkupats ama xukut este e natse e na talhaway ama tu wanikana xa pokgxnu carbonato ama carbonato snapap stakan latiya lhantse kpustan i ama carbonato akgtim cuchara osu akgto cuchara natatlaway ama carbonato chono naan nalakchukuparay no xukut akgto i nata nalak nalak sita no mi mi mi tsamalhi mi xukut xa chuchut na taxtuyacha lhatu kati talakgmakap lhakati mapup xa ama amaxa tsa mani xa na e na nalakgchita mi xukut akgto i akalistal na lakgmakapin tu kuaniman este carbonato nali makapin akgtim cuchara i na tsukuya e lakgnankgaya astan kanin na nata lakgwilhakgo liwana i axni no natalakgwilhakgoni liwana kumu takatsi no kgojonumpat maklhkupat pixixnimpat pues ama na kilhtayay akgtim tsa tsa tina na kilhtayay porque tsa lhati kati talakgmakapi tunkan xa nimpara chuchut nimpara kape Man xchuchut limon chon tsamalhi tu kuaniman carbonato nakilhtayay i natsukuy li pixchakgekan na pixyawa lakapin kakgapun talhman i na tsukuya makapina kmin pix atsa antsa lha wi tu wanikan este anginas atsa wampara na makapina lipixchakgana tsama i axni wix na chakgan na kachua akgtu minuto akgtutu minuto na nali pixchakgan e na nalakayawapi talhman na kakgapun i entonces este matampuxtupat nawan makgtayapat nawan tsama mi tu pixkatsampat antsa tu wanikan angina lhalh lu nuntsa kati katsa tsamalhi tuna way tsama xchichut tun tsaku kuanin lhana kgotway porque para na kgotway maya xa tuchi maya tajatat nawana pixwakan i lhati katilimakuanin tsa na puxmakgan ka ka tiet na makgana tsamalji para wix lha kgalhchakgan lhatse xan tsama maya tsits maya wankan xa xa castilla bacteria tonces tsama tajatat tun tataxtu lhana kgotway tsa na pux makgan i atina na akgataxtunian xa chuchut tsamalhi limon tuno tatlawanit carbonato nati waparay nati kilhtayay nati nali kgalh pulakgchakgan paray makgtim na tlawaparay ina kgalhkgalhiy dos minuto nama saniy mi mi min kilhpin na makapina lha katsama lhakg lakg pitu wampara Lakgpitu wanpara iantsa i i amalhi nali makuaniyan ax lha katea para akgkitsis minuto akxni makganparakgoy ama tuntsama na kilhtaxtuy lhana kgotway na kilhtaxtuy i akalistal no min chux li akgkitsis minuto na jax tatseyinit min pixn tatseyini min pix aaaa skaya na makgkatsiy a u ama chi kuchikan amalhi tin kgojonun ti maklhku ti akgalhamama pero na wilapa no pulaktim ama pulaktim chi chino xa lakgmakgan ki kilaktekoninkan xtakuchinankgo wan winti xmakgnininkan e xtilan xtilan xalak katuwan untu luxtilan xla katuwan lhau untu tuxtilan tu mantekau untu mixkikan amalha alimento tu procesado lhau sino que ama xtilan tu xalak katuwan tun tawayan katuwan tawam palhma tu xalakxkayiw tawa i ama xtilan na makgnininkan asu pero kgam na makgnininkan natantutiyakan xtilan i na way este ama lha axni ma makgnikan mixtilan natatlawaya no akgtimi para xa cebolla morada o xa cebolla xasnapap liwana na lakchukukan na makanikani e amami xa skgokgoxkan xaskgokgoxkan xa chichi na way Chono na makapina na na lakgmakani cebolla na lakgmakankan xukut ilakgmakankan pin na lakakan pin ama tsilampin para wi laktinapin i na makanikan ama e este untu lilakgapasa chile pikin xalaktina na tatlawaya tsamalhi e min caldo cho na way na luxu luxu naway na na na way na way i tsamalhi na nalimakuaniyan nali na kgelilaya amalhi tuxa li akgalhamampat tu li kgankgaxilipat lha lhalh kati tatatl un tsamalhi na limakuan amalhi li ama tu kuanima pero wilapa pulaktim chiwani tse na kgelilay te akgalhamama para wixi este pue maklhkupat eso akgalhamampat lhala lhtatay katsis porque manchu pat i kgankgaxilipat i i lhtatakutun lhala lhtatay manchu akgtixanampat e lhala lhala kgelilay pues wilapa pulaktim chintse nakgelilay tsama mi mi tsama chiwani kgankaxilipat chiwani maklhkupat amalhi wi kpustan e wanikan vik vaporrum wi ama vik vaporrum nali tutlawakan nak xlakapun min tantun antsa na litlawakan xlakapun min tantun i akgtim wampara nali tlawakan xlakapun min tantun liwana liwana liwana chox okgsni mi ma mintantun lakatiyun min tantuxuk min tantukana Liwana nali tlawaya vikc vaporrum tsache kali kuxmutlawakamp pero lha ants no katimawak kuxmun antsa xlakapun min tantun nalitantulhawamikan vikc vaporrum i akalistala noxa nali tantutlawakan vikc vaporrum kmin tantun natatunuya min calsetin o tenis tenis axni mimpats lhtatay na tlaway ama ta ta tunuy min calsetin na tatunuparay akgtim min calsetin cho katapa no min putam i kakats ka lakatansi kats lhalh lhalti kgankgaxil lhalh kati i kakgtixanat na najaxa min tietliw makgtepat nawan na min tietliw tsama i este untsama na tu lu limakuani ti akgalhamankgo ti kgojonunkgo ti este pues lipeku akgalhamama u amaxan tu tu limakiani untu xa lhawakan atsa kachikin o ama maklakaskinkan ama likuchun pus lu limakuan lu limakuan amalh i natse no tlawaparakan para na kgalhiy wixi no takgojon winanti nalakgchita laxux ama laxux tu la atsa katuwan tula nak tampokg tula atsalhi e katuwanin amalhi laxux nalakgchita kachu akgtim akgto akgtut akgtati akgkitsis akgchaxan akgkau laxax na na nalakgchit i tsama laxux Natalipin na mapupiy tsama xa na pupu xa chuchut na mapipiy tsama laxux i nali kgotnun chi akali kgotnunk min kape i nale nali makuaniyan xlakata amalhi xla takgojon xa takgalhaman wilapa a pulaktim xlakata chi wani tse na kgelilaya takgojon takgalhaman ama chin tse na kgelilamiy amalhi wi esque wixin tsamalhi a tse na way tun chich u wi xa amalhi axni axni wi lama tsakgts lu axni lama tsakgtsa amalhi kin laknananin tatlawa amalhi untun chinchi lilakgapaskan esquite e na tatlawaya ankulim na tatlaway ankulin e liwana liwana na lhawakan nalakgmunukan na xulokg xulokg way i na nalitatseyiy na pixmakchayan i este u ama tuxax muk amalhi tu lilakgapasa tin tin tsalhi e pues lipekua kgojonunkgo o lipekua maklhkuyu aman tupus xlikuchunankan lh para lhatu atununk tulawaniya pus atsa tamakta aman tachiwin